komenya obogima obuya nogotwara omorembe kobwate omorembe aye omonyene ase obogima bwago ase omoyo ogo, na ebirengereri biago na egento kia maana sana. Kobwate omorembe aye omonyene na eamate yago na efamilia yago, gokonyora obwate ebirengerio bitoererete naende nabio okonya ebirengereri ebi nabi bigogokonya gwasoka eri bwerigeri kende iga esabuni ase ogosoka. Obogima obuya tari chibesa chioka, korende chibesa nachirochio ngotokonya chire ase obogima obo, anse inche kero oratake endagera engiya, na ebesa eratakerwa, nonyo more nonyo omogondo oywo ase okorema, onye na ekemeri gwataka kobeka gose kende, igo mpaka otware ebesa ya okorema omogondo oywo na gosimeka na gokora kende. Abanto abange bakobuga buna ebesa nero omorembe gose nere komenya obogima obuya. Obogima obuya nooo ogotwara afya ere engiya gokoboka mambia iga gose kera rituko otabwati bi birikuigunyo ande onsi, otarikoromwa iga naende ngosoka ore. Mwago eamate yago tobwati morwaire, abana bago ko bachiete esukuru bonsi na abang'aini bare. Na abatatang'ana ekerasi ime, lakini na abana abaya, na abana bagokoigwera. Mogoko toiyo ore omuya ase omoibori muna omwana ore omoigweri naende omwana bwanchire gokogenda gosasima ande onsi ase ogosasima abanto bonsi naba aba korora na, nyasaye nakogigiterete, nyasaye nare naye ase kera egento ogokora. Igo gokonyara goikaransa iga nakoragera na gosoka kera rituko na gokora ekio okonyara gokora na koirani, obu nabwo obogima obuya. Naende, obogima obuya na okomanya amang'ana akorwa omonwe ogo, abanto na bange bachire esukuru, basomete lakini batabwati semi, nabo okonyora omonto obwate egari enene egaa enyomba enene, egari engiya, lakini tamanyeti obwamwate, komenya nabanto iga ebwate obokong'u. Igo bono, komenya obogima obuya na omonto naende ogokonya abanto abaa abanto bande naende gokonya ase akonyara obwo nabwo obogima obuya kero oseseniri. Gwakonya abanto ase ebirengererio kwarora nkai egento gaiga giasarekire naye muna omo omonto bwa ecommit eco ecommunity eywo, gwachoka ebinto, kwarora ng'aki orabikonye. Obogima obuya nokorora okonye ababuraka okonye chintakana, abana bachandegete gose monto onde iga are omotaka aye kobwate chibesa konya omonto oria, kore obisi erakonye omonto nonye abana kobaakanera chibursary konya abana abwo nari aye kereee nyasaye ara arakorusia ase obogima obwo, abanto nabo bakorora buya bateba aro nyarebe karenge moyo natokonyete iga na iga. Naende, okinie abana bago komanya goooo komooboa omonene nagokora ebinto bira konye abanto bande lakini tari gochaya monto onde bwensi. Obogima obuya nogosika kera omonto mpaka omwana oria omoke.